Ny kolontsay voalohan'ny olo agny zay da ny lamozika ea zay ny samba, votsanova, ao ny foro, ao ny frevo eo avao koa ny dihy ka-kapoera izay ny anaran'ny dihy amindreo ao.